لو رجعت بالزمن أسبوع لورا أول حاجه هعملها اني اجهز كويس للشغل عشان مجهزتش الشغل كويس الأسبوع اللي فات ومكنش احسن حاجه فهجهز تاني للشغل وهسافر القاهره اتفرجلي علي فيلم نزل جديد في السنيما وكمان ممكن اروح ادفع مصاريف الجامعه عشان لسه متأخره عليا لحد الوقتي فهروح ادفعها واحوشلي كمان شويه فلوس صرفتها علي حاجات ملهاش لازمه واخرج مع واحده صاحبتي كمان بقالي كتير اوي لسه مشوفتهاش ومخرجتش معاها